Ja kuenda ja naandiuuva'ando ku duunkuundo koondo la'a yuku arnika ko'ondo la'a aju ko'ondo la'a limón la'a ndiuudii la'a yuku uva yuku chinana mi'i chinana kueé kueekando ku duunkundo kuenda ja naandiuvita ja kayuundo ndiaa ja ka'adando te ja naandiuvita ku du'ukundo.